Akwakwa mrinda sokoni yesele mia shamkwete besa tete besa unyi mendela sokonivo mwire zokwa katuchi tuchuwe tute besa ho hasa waktete nyanya tete besa welia zokoni wauza won nyanya sukulia besa kuche wezekana vo isipo kuwa hata wangari marushandu halivibe kenyu na ukama terule tebefo iruwi tumwi hesa vo komba shilingi elfu kumi na tano mavyuku ya elfu isatu sawule lile le sho hanana ilemetwa lafo iyosa isho kane feza tulolo cheikwivu kwete chi wezekanavo kwahio hata sokonisha ruv sokonita ho tuchakamat mndu sokoni katika shatuvoka nyolo nyanya. tungu, mafuta na choiki lakini iyeteremia sheruwete besa inafu kwenda sokoni kwishi meimakavo hata mweru tenda sokoni nawilimekolia mvu kwamfurwa lia nyanya yapungua hata sokoni kwindala sokoni kwa tuandu kamndelie kuliko yinera sugunwa layenya sha shilingi elfu nakati wateza mfiri basi kwauza mamai ndauka umbia hainai ngozi yoyonye nyakandilinya yesirimia findo fiyolola kwele kundi nyanya kitungu na mafuta labda sana sana ukuliwote shalifu fikunya elfu kumi na tano